Colombia ni koktwma no swnamjak kha abo ni borok rok ni tongmung Spain ni borok rok ni thani tongmani tei swkang ni bagwi choba khlaimani. O amchaio suloh bisio Spain rok thwngmani swkang Muisca tei Tairona hai kotor kotor borokrokni nogo tongmani. Colombia athaorosho unnnish bisi o Spain ni yakni swkang swkang mankha Simon Bolivar ni bwkhaktwi. Hasteni bisingo wngwi tongmani choba drugs cartel tei guerrilla choba phiya swkangni bisirogo belai kheno swkang thángkha. Colombia bini kwbangma tongmung kwbangma manwi tei coffee tubumani bagwi sinijak.